ټوپۍ او پېک داره خولۍ اکثر په ورځني ژوند کې کارول کېږي. بېس بال خولۍ د لوبو او سپورت لپاره مناسبه ده. فیشن خولۍ د ځانګړو موقعو یا د ښکلا لپاره اغوندي. لمر ضد خولۍ د لمر د تودوخې څخه د مخنیوي لپاره کارول کېږي. تودې وړينې خولۍ بیا په ژمي کې د تودوخې لپاره اغوندي.